<noise> Ing'uku ndikwelewa une, <noise> jikunamba ulukuti une ndirimfugaji vajene aune, <noise> ndirimwenyeji vajene, <noise> kulingana namazoea kundijivikie, <noise> eidha labda kausiku ndisimuka ndisimuka ndifungulila ndikujipela ikyakurya jindilonda amatsebehe ukaliko, ndikujilaila, jirya. Kwahiyo hata jingasile ndikwajirani jikwerewa ukuta kunyumba kundikona kuno jojikina kumitaani uko ajikenda jikenda jitembela, lakini kungasiko unsiki lazima jisika kunyumba kujajikona kwasabu mazingira kala jia makene. Lakini amazingira gane, kwasbu jisovye namazingira kara hata hata kama nandisiki, umuda kula kwisasi ikwingira mugona, <noise> jiwisika uku nijingi nkujisike jikonile pandyango, mpaka pavusiku vatungesike sambili, sisika sigone pandyango, ungadindila undyango sikwingira, lakini kama nasisovile ugona amazingira gala najiwese, <noise> nakama jinsovya atune, ungakirikwa tu, vimwenenajo, uwuna jifwata mumbele au kakira ikyakura jikwerewa jikwelewaka ukuti atajuke kibakuri jirikye jilivuvule jisila kyakury. Jikwelewa ukuti apa labda pavakikile ikyakura vuna jifwata mnyuma, jifwata jifo utumuke kira ikyakura kwasababu! jitegemeana nuwe uvujichoveritse, kwasabu pavusi umuda kukuno ngasike ukujipela amatsebele jirya jiuta kulundu ukwa, ipange kumwe tena jisika kujipela amasebele jirya jihasikuka <noise> kwahiyo umuda umola sikuna akajifwata munyuma jifwata munyuma, najiji kilindira ukwakumie wuna jisika, jikwingira jikupulikira apo pandyango syolingana sikwima pandyango.